باش نعمل كيكه بسيطه نسحق اربع عضمات <hesitation> زوز كسان سكر <hesitation> زوز كسان و نص خميره نحط نص ايطره حليب <hesitation> باكو خميره و فانيليا الوغ نمرج الأربع عضمات نزيدهم السكر نزيدهم الفانيليا <hesitation> و لخميره لحليب و بعد نزيد لفارينه و لين تشد روحها نحطها فلفوغ